Ny fahasamihafana mampiavaka ny soavaly amin'ny ampondra, ny habeany aloha, ny soavaly lehibe kokoa noho ny ampondra, de aveo koa ny hafainganam-pandeha, ny soavaly rehefa man- mihazakazaka de mandeha mafy kokoa noho ny ampondra.